ارے میاں، آرٹ کا رول پرسنل ڈیولپمنٹ میں ایک دم زبردست چیز ہے۔ دیکھو، آرٹ صرف پینٹنگ یا میوزک تک لیمیٹڈ نہیں ہے؛ یہ انسان کا سوچنا، فیل کرنا اور ایکسپریس کرنے کی کیپیسٹی کو اسٹرونگ بناتا۔ جب بندہ پینٹنگ بناتا، میوزک سنتا، ڈانس کرتا یا لکھتا تو دماغ کا کریئیٹیو سائیڈ کھل جاتا۔ سٹریس کم ہوتا اور پرابلم سالونگ سکلز امپروو ہوتے۔ اب منٹل ہیلتھ کا سین بھی سمجھ لو، آرٹ انسان کو ایموشن سمجھنے اور ایکسپریس کرنے کا طریقہ دیتا۔ جب بندہ اپنے فیلنگز ڈراؤ، لکھتا یا میوزک میں ڈالتا تو اندر کا ٹینشن ریلیز ہوتا اور کانفیڈنس بوسٹ ہوتا۔ سیلف اویئرنیس بھی بڑھتا اور مطلب بندہ اپنے گولز اور اسٹرینتھ کو بیٹر سمجھتا۔ مطلب ایزی ورڈز میں بولے تو، ایک دم دماغ کا جیم، دل کا تھیراپسٹ اور کریئیٹیو سائیڈ کو اسٹرونگ کرتا۔ سٹریس کم کرتا اور بندہ اپنی پرسنالٹی کو پالش کرتا۔ پرسنل گروتھ اور سکل ڈیولپمنٹ میں دونوں میں آرٹ کا فل کنٹریبیوشن ہے۔